Ipuere yande kiri ñai yave ˂Hesitation˃mbaeti ye yande miari kiandie ye ˂Hesitation˃ jare mbaeti yave yande yaeka kia yanemiari vaera jaendie yae vaera vae supe yaeka vaera kiandie yanemiari ˂Hesitation˃ jae jokua jokua reta kua jae